Mu dacka-t-tuumu mu kanra ghi ni, mu dackatighi, mu suckbutini. Nsuckbuma dan ghune dan nféé di nfuye. <noise>